Tsa raha, <hesitation> ny olombelo re tsa raha manahaky biby, biby raha efa biby zao, ny olo efa natokan-janahary hoe manjaka raha jiaby ambonin-tany ty, important kokoa ny olombelo toy zay biby.